كنعزل نكون رسام حيت الرسم كيعطي فرصة باش نعبر على الأفكار والمشاعر ديالنا بطريقة زوينة للناس والطريقة اللي كتبقى خالدة وانا كيعجبوني متاحف بزاف ونبغي شي نهار طابلو ديالي يكونو معلقين فشي متحف كبير والناس يجيو يشوفوه ويتأملوا فيه ووصلهم الرسالة لي انا باغي نوصلها عن طريق هاداك الطابلو